طبعاً تبغى تعتذر لأحد يعنى بتروحله يعنى وأنت باين على وجهك الندم مو تكبر يعنى ، أو إنك مجبر إنك تروح تعتزله ، وتعتزرله وتحاول الاستاساف ، إنك تتاسفله منه وإذا كان فى بينك وبينه يعنى شى فعلى يعنى حاول إنك تردله حقه ، بس هذى هى الطريقة الصحيحة.